Eyi, no feere, mi njama yaafa tan ngare e nder, ko wi'u Chicken ɗo ewi hoore-ɗo e waɗi dawru.